La lavastoviglie la büte ën cüzin-a, t'la düverte, al a ün sportello ch'a të ven a col e pöi a ie dë casèt dë plastica, ti tire fora, ti büte ëndrinta la roba da lavé, nurmalmente i piat, le puzade o le peile, cule ch'a sun pa propi sporche, pöi t'li büte ëndrinta cun ël detersìu e chila a gira, a sprüsa l'eva zura d'la roba e a t'la lava